Allô, sy zany nagnansovako andreo, fa misy raha k- misy raha hafahafa lahy hitako amignay aty e misy olona sy tompona tômôbila lahy hitako nisofoka agnaty tômôbile agnazy de karaha ny tonga de nindaony tômôbila igny novelominy de zah sendra nandalo de karaha tonga de matomatotra foagna izy nipetraka tamignanjy, fa ny fahitako ananjy aby kara sisy lakile tômôbile igny fa nisokafanjareo degany foagna, de zany agnansovako andreo sode mba rahindreo maso fa karaha hafahafa i olona io e.